Sei tu wian acara se mesti posoen wunuan tela nda supaya si si wonokat beso anteaken be weano kulkas jadi sei wia pe letung kulkas sia si wonoka beso ka apa dua hari tiga hari toro taan sa dulu weam pesta si posowen si musti we pe poso laasia si wono ka beso de patea landane sa siari tuane materi karna ndei peilei kulkas ndulu itu wean acara si turi li acara si wonte bias <hesitation> potong ele si mei me siwen taan sei tu wean acara acara moka beso si poso wen teaken supaya si ari materi <noise> ase ari posowen ado ko sumera moonteri sera jadi nei meteu si musti posowen si patea landaa wetae onose sia penatea nolandaa si ibu kaan ha sia im meegerem ime domi daong sewut ih keluo nitu siri meteu kele wene empanci ndei me teu se mesti wean neng seut tia domi daong seut sea kelaolan daong seut supaya si ma awet si sera kayola beso sa sia wea numpaan ngkekela umpaancis ndei sumegor si maateri ba g tuanane panu ne dulu ku teaken sedap mou kera ano kulkas jadi tiga haris toro senang